أنا غالبا أستخدم وسائل التواصل الأجتماعي مثل تويتر وإنستجرام لأعرف آخر الاخبار لأنه يكون سريع ومتنوع. كل واحد يقدر يشارك الأخبار الحية وأحيانا نتابع بعض المواقع الأخبارية على الأنترنت. علشان نكون مطلع على الأخبار بشكل أكبر. تلفزيون والجرايد صرت أستخدمهم اقل في الاونة الاخيرة بصراحة.